Eme one mai kaun kaka paling gelang ga kak ndot, kaka ndot hoo lala ndoot hoo mose one puar mese agu hia kaeng agu ise kaka kaka bana aku leng koe danong perna hang kaka ndaot hoo kaka ndaot hoo danong minak toe manga suan eme hang kaka ndaot ho ngaceng peang taung tilu te suan ga kat hot ca paling menurut aku ga bekicot bekicot hoo mose one puar akgu one tana tana baca ise eme ngoo lako toe ma ngance gelang agu ngaceng kole ngoo bekicot hoo ola lite jadi te hang eme te hang bekicot ho harus olo teneng teneneg beheng sampai. Ca jam poli hitu ite ga naa peeang taung ise wekin bekicot hoo emi ici diha one main poli hitu teneng lir lir atau lender lender diha poli hitu ite tingga naa taung cie ise merica ise welu gu bumbu bumbu iwo tau manga di cara weki de bekicot hoo.